Se jaeño ma ko jau ˂hesitation˃ arape ˂hesitation˃ mopeti semana pe ipuere yanemiari seis vece ipuere jau erei jokogüi mbaeti se jau mbate jokuanunga ˂hesitation˃ refrigerio reta ˂hesitation˃ arañavo esa mbaeti jegätu mbate se kua reta